kootə nyiibiiyʊ wa yəm no Dɨjiim bəri, ka sɨgirəwi, ka neebewe ka bagʊ we, ka musang we, ka faʊdʊ we, ka bɨgsɨr, ka koo kʊmai we. yainyə gən kootə nyiibiiyʊ a dijiimmi wʊni ki bʊtən kooti hi kə ba yəm, bərkə n'kən barwata sʊr gərʊng, nəb bə kwiwʊn a sʊ gərəng, a langtə dəndang a sʊ gərəng dijiim ka rə yəngngi koo tə nyiibii, bənggə n'sʊr yəra ka si gərəng kʊ yəngkən.